لو كان كان بيمكن القدرة وعنده القدرة من غير حاجة فيما فيك إنت مغير <hesitation> شعبة والتوجه متاع متاع قرايتي ما كنتش اخترت <hesitation> اختيارات هاديك في قرايتي، كنت اخترت حاجات اخرين، <hesitation> نحرك إللي مرتب ونسمع كلام مخي، ونختار اختصاصات أخرى.